Wen xuqkee ri re riq tikee xuq kna'a la k'ex tiq b'an chke kujchab'lo la la la <hesitation> ri traas taq jekaj traas a k'ex k'ex qb'an chu traas k'o ri chee ataq ki'jekaaj nima ya' chpom la oj, la ooj taq qjekaj la ooj re la ooj b'eer kpq'iik qb'an k'eex chre toviiy ri chnooj kun ri chnooj ya'majken nk'i riq jow kopon rq'iij qe aman qtoch' no'j kepla traas la ooj e e <hesitation> nim chikchi' jnik la cirhueel kujcha'che mansaan taq qtoch' aa knaa' o kotz'a qb'an qkotz'a ata e e <hesitation> a taq qach qgaan e kuj petik qtoch' aa ri kootz' qa qatz kchiqiik peen kchiqik kum qa qa <hesitation> qatlo qwi'taj kum ri qe qwi'taaj amaan e e <hesitation> kirnaa, kirnaa' ri k'eex taq qb'an chere i xuq kee kepli rq'ab' traas rq'ab'iik xukee taq qq'ooch amaan qxim no'j xuq kee peen keek rchiqiik i si qal taq qxim qximtaj ker taq kuj q'ajik kb'i' ratit kuj kuntxik. Kepli lirchop riib'jun weet chik no'j si ri kel la la <hesitation> njeel la, la la <hesitation> traas ri ooj la iik la ciruela la manzaan knaa, knaa la la la <hesitation> qb'an kéex chke sicha' qal qatz xtiq b'an k'eex chke chu ri qtika'ri k'o chjaay nodiiy wnaq k'o rti'ka' nak'ri xtiqb'iij ke naad rti'ka' pwu tew laj jyub' k'o tika' kiryaa ri traas a xuq wre'ptaq mq'en jyub' l akafee kirnaa taq qb'an k'eex chee o oj o chjun wnaq chik ruk'rjunma'l che mitiq b'nook chee ruk'rjumna'l chrela'chik mi to'rtch'o'qken a no'j xuq kiirnaa kirnaa njeel qtika'xuq kirnaa, xuq keneri chnooj taq to'q nuch' si mi t'eek waakx mi t'eek keej mi mitqtoch'o miit qtoch'ken kirnaa' knaa'ri kéex qb'an chkee si cha'qal xtiq b'an k'eex chke riq tika' riq tika' jnum kepli oj qnaa' k'ex pla'qe mitiq q'ooch wuq q'aab' mit yo'q jun qjow o mitiq q'ulpijchneri' jun qqan mitiq naa ri rk'exk'ool xukee ik'o ke tika' xuke kum k'o kk'aslimaal, k'ok k'aslimaal <hesitation> wi ok'o chu wu taq rreyil wu ulew k'olik kk'aslimaal sicha' ke'qla'riq tika' qla'njeel ri chnooj njeel ke'q la' kum knaa'ri k'ex taq qb'an k'eex chke.